زرت مدينة تونس العاصمه و كانت تجربه رائعه إستمتعب بيها خاطر تجمع بين التاريخ و الحياة العصريه، زرت المدينه القديمه و المتحف الوطني حيث كانت المناظر باهيا و الأجواء هاديا، عجبني كيف كان المكان يعكس الثقافه التونسه الأصيله و المزيج بين الماضي و الحاضر و زيد عجبوني برشا برشا ناسها ظريفين و بسيطين و يعرفو يهدرو و يرحبو بالناس.